आम् मे तिन इस पौ <hesitation> सब् जिब् जुन रन <hesitation> मेगन् थैअ, बिन्तु, पे मेगन् नि बिछरौ निनेत्य् सिक्स् पेर्चेन्त्। निम लोन् जबए मेगन् थन अर फोउर् पेर्चेन्त् न मेगन् थैअ। पे मेगन् थैअ नि बिछरौ जबए आम् मे तिन इस पौ <hesitation> स्तर्फिश् जेनेब, <hesitation> म नमनिकौ। <hesitation> स्तर्फिश जबए <hesitation> हतोर् किन अर मौल् रेद्। मौल् रेद् क जेने लेन्ग्बे जओ हन ब न्ग् सिक। <hesitation> भि मुनि आम् मे तिन इस पौ त्सए मेगन् अनु अनुअ प मेगन् गेअ। भकि जिब् जुन रजि मन्तोन्ग्, मेगन् तोन्ग्, नुइअ। <hesitation> अर मेगन् थैअ इप तोन्ग्, <hesitation> सि जबए दोल्फिन्, <hesitation> शर्क्स्, रय्स्। पर <hesitation> मेगन् गेअ ब सिनेब नुइअ।